Eoa <hesitation> za leroa nahita taratasy zay tam-bavahadinay tao mipetraka amin'ny plasin'ny taratasinay eo za keo magnambara hoe anao zany karaha mahazo loka ka- <hesitation> tsy haiko firy million zaka io, za bôkeo leroa faly nahita raha io e tena faly mihitsy karaha tsy ambony tany reny leroa.